﻿Obu nkwenda kunaba engaro zange zikeera kulungi, nsobola kukozesa amaizi agakwokya, oba agakufuka, nkakozesa sabuuni, sabuuni yoona eyi nkukozesa, nsobola kukozesa sabuuni eyeeri kwojya ebintu, aga amaizi gange, obu nkumara kunaaba nkarola engaro zange zikera kulungi, nsobola kukwaata akatambaala kange akari akayonjo muno, nkakasiimuuza engaro zange nkarola zikozire ki, zeezire kulungi